Nyenda munno kuchumba enkooko nengisaara kurungi, nengyogya, ne'ngiteeka omusefuliiya ne'ndifundiikira, ne'banza neyechumba namaizi gaayo bwangu, nentekamu buuto, nentekamu ebirungo, enyanja butunguru, entangawuuzi ebyo byona ebirungo. Bwebukuhya, nendetta amaizi gange matiito nentekamu. Ninkola akasuupu akarungi, bwechikuba ne'chetagiisiibwa, nentekaamu engaano ntaito, na royco, nengirinda kuhya.